Ama, mapera <hesitation> tsicarrot sasa fwenofa shili lasima ofuteshe ta onyela waalia nifushiri fuvisi sasa onyela aundi okulire khusaka ama urusie tsa mukunda nashi ufusinjire tawe waamue tsa ori kachira inzala ilakhusumbulanga orii khefulie tsa. Maye lwa olavukula ofulie khuli na, nilatsya munda ilakhwafecta olonyola wenao aundi yinda yakhanza khukhusalira oura vulahi ta aah ofwakhulia fundi fuvere kwa mfano nakhavavora kuhusu inyama yino omanye yinyama yenya oteshe mpka eiye iye tsa vulayi vwne, yaani hata nokhwesa eswasushe hasa yinyama yino onyola nokhateshre yinyama yino yaya vulayi tawe noliokhandi ilakhwafecta.